<hesitation> Fialan-tsasatra raha tonga anaty jerinakà direkty kôfa mikoran̈a fialan-tsasatra izen̈y. Mande miala amy tanàn̈a feky zey tsy midôko amy tan̈y araiky hipetrahan̈a in̈y fô fa mande avy eo amizay isaka vakansy zay zey fivolana izy koa fa vakansy mandeha.